Ah i Brezily aloha gn'hitako magnaty isagne mampalaza an'i Brezila hatreto de ny resaky football, akoa gnagne ny tena laha tamindreo lahatany, zany gny- nipozan- nipoiran'ity raha ty, tena ze hitanao da mahay bôly aby, magnaraky an'iza, i Brezily zany tena agnaty isan'olo tia fety indreo, ity festivaly sy filaharan(draha io da misy amign'agny aby.